عشان تنظف الثلاجة ،أول شي إفصلها عن الكهرباء وحطي الأكل في مكان بارد ،بعدها فك الرفوف والأدراج، وإغسلهم بالصابون والماء الدافي، بعدين إمسح داخل الثلاجة بإستخدام خل وماء دافئ عشان تشيل البقع والرواسب، وإستخدم إسفنجة أو قماش ناعمة، بعد ما تخلص جفف كل شي، وإرجع الرفوف والأدراج مكانها، في الأخير شغلي الثلاجة مرة ثانية.